أكبر حيوان شفته كان الفيل. شفت الفيل في حديقة الحيوانات، كان ما شاء الله حيوان ضخم كذا، ورجوله ضخمة وله زلومه طويلة. كانت أول مرة أشوفه على الطبيعة. كان ضخم-ضخم جدا يعني الحيوان. لذلك هو يعتبر من أضخم الحيوانات، حيوان الفيل الموجود الآن. ما شاء الله عليه، رجوله كبيرة. لو داست على شخص، تدمره.